Kim boo maa legitemu kin nleemeya bu saa kan seng neng sina da ko seng sena da bed guu neb mubura, yebmu bura leegi temu dakum bura kum zong āa bu gul nleemeburo daa bu daya bu bebuaa guu bu leekum lumu neng ni, bu lee lumu neng yi gu bit wod buru ya beru guu bit bu yam taa sin guu neng guu pat bu tum bu kunu bu nyan lumuru dab lebba nleena nleemiya koo bao lee ma nisa seg neng sina bed kunu boo deu nena boo maaro aā ba leen da deng seng neng sina roo bu daa kunu boo lebba kunu ya bu byan kam boo lebba zoōma ya bu nyam kam boo lebba zoōma nyam kam boo leb yabu nam yillu nleemeyu buo lee ro nleemeya ba lee di koo ta karaa ki yed sen abira iiru yo nleeme kam boo jeg odd sen bu jeg nin neng zoog sey nyam kam turo yebbidi be jigu bu patta basaa bu leb ta fog waa fog waa yillu, fog waa yilla zong kam bura bu lee sunu bu neb gbad bud guu bu kaa lee mekoga nna bu daru bu da’i bil teinyu bleeme dan lebmiguu nna leb bu saa di yoo toh obukōo bu tum bii guu bu babu nna bu dai leb di yoo ki wogga bit ta wogga nbit guu wuya a bu bobba ru pat bi babu aa bu bbobba ru pat a buu bobba lebba kin kani ya ti nleemeya seng neng sina guu bu leb kunu taa so kob bu leb taa ya bu sod bu tii ya bu namuguu bu makin seng neng sina ku kuro.